Rí í najmaa náa̱ nagu̱ma méjúún ganitsu ̱ñajuunꞌ, daan, sartée̱n, xúkhu̱ má kasuéla mangaa ríꞌkhui̱ najmaa rí náa̱ nagu̱ma méjúúnꞌ <hesitation> rí ganitsu rá. Rí daan rá, nagu̱ma méjúúnꞌ ikhaa o̱ najmaa ikhaa náa̱ najmúú xa̱bu̱ ráá rííꞌ rí na̱ga̱a̱ rí gíꞌdoo iyooꞌ rí ma̱ꞌni i̱tháa̱n mbaa̱ buꞌ. Ríꞌkhui̱ ñajuunꞌ rí najmaa rí daan. <hesitation> i̱ꞌwáꞌ khu rá, najmúu̱ naꞌga̱a̱n yaꞌduun, naꞌga̱a̱n xtílá, naꞌga̱a̱n aan ya̱ꞌju̱, ya̱ꞌju̱ naꞌga̱a̱ numuu rí mba̱ji̱n iyooꞌ ikhaa. ikhaa ríꞌkhui̱ ejmaa rí daan xúꞌkhui̱ rá, ngaa̱ mi̱jnu̱ máꞌja̱n mangaa ikhí ríꞌkhu̱ nari̱gu náa̱ꞌ- náa̱- mbatsuunꞌ, tikhuun má rá xúgi̱ rá nari̱gu náa̱ aguꞌ rí naji̱ꞌji jma̱a ixi̱ rá o̱ xúgi̱ꞌ rá nagi̱ꞌji̱ naaꞌ- na̱ga̱a̱- nari̱gu má náa̱ ajua̱nꞌ rí nakha̱ti̱yo̱o̱ꞌ ikhaa ríkhui̱ ̱ñajuunꞌ. Ríí sartée̱n rá, najmaa jma̱a ríí ra̱gíꞌdoo numuu, ra̱gíꞌdoo iyooꞌ wéñuuꞌ <hesitation> ma̱goo mu̱ꞌthá rí ganitsu rí mixooꞌ wáa̱ ikhaa ríꞌkhui̱ igu̱ma méjúúnꞌ ikhaa, gíꞌ- najmaa- máá rí gíꞌdoo iyooꞌ tikhu rá múú rí ra̱ꞌkhááꞌ phú mba̱a̱ wéñuuꞌ, ra̱̱khááꞌ mba̱jin mangaa rá má, ríꞌkhui̱ nagu̱ma méjúúnꞌ ikhaa. Ngaa̱ xúꞌkhu̱ má ríí kasuéla mangaa rá najmaa náa̱ naguma méjúúnꞌ ganitsu rí naꞌphu̱ xa̱bu̱ ngaa̱ rígá rí kasuélá khu̱ba̱ꞌ rí najmúu̱ náa̱ numbaaꞌ miꞌpha̱a̱ gii̱, a̱a̱nꞌ ikhaa ríꞌkhui̱ nañajuun rí nagu̱ma, nuni̱ má tikhuun xa̱bu̱ ríꞌkhui̱ rí kasuélá náa̱ i̱ꞌwáꞌ náa̱ tikhu xuajin miꞌpha̱a̱ gii̱. Yáá rí sartée̱n a̱jua̱nꞌ rí na̱ꞌkha̱ rá purú má nata̱ꞌjo̱o̱ ja rá, ngaa̱ nawáꞌ judúún xa̱bu̱ i̱mba̱ khaníí. Ríꞌkhui̱ rí ndayoo rí najmaa ikhúún riꞌkhui̱ náa̱ guꞌjóó mámba tsú gíꞌdoo.